أول إشي حدد موعد نوم ثابت وحاول اتنام في نفس الوقت كل يوم وهذا بيساعد جسمك على التعود، اتجنب الشاشات قبل النوم وحاول اتقلل من استخدام الجوال أو التلفزيون قبل النوم بساعة، الضوء الأزرق بيعيق نومك يعني، وجهز نفسك قبل النوم ملابسك وجهز <hesitation> كل إشي عشان تكون مستعد في الصباح وما تضيع وقت.